<hesitation> في وسط العاصفة القوية <hesitation> سفينة غريبة جدا، وطاحت على الشاطئ، كانت <hesitation> مهدمة <hesitation> مهدمة واجد، بس <hesitation> كان فيها آثار لأشخاص عاشوا فيها، بعد ما فتشوها لجوا خريطة جديمة تكشف عن كنز مدفون فيها من زمان، <hesitation> وبعد تالي حاولوا إنه يشوفوا يحلوا هذه الخريطة ويدوروا ويبحثوا عن الكنز.